:A 'ble julu, :a 'ble dlehn-chuh:, :a 'ble 'plia', :a ble 'koluh:, :a 'ble <hesitation> kpaloa-chuh:, :yee' :a 'ble <hesitation> dlehen'-chuh:, :a 'ble pobor'-'pepe', :a 'ble voor-dhue', :a 'ble yae'-chuh:, :a 'ble <hesitation> gulu:, 'plie, yaih, dlae'-chuh:, kpaloa', voor-due'.